الطريقة الفعالة الي تساعدني على تعرف على اصدقاء جدد داخل بلد جديد هي مشاركتي الفعالة داخل الحوارات الأجتماعية مثل المؤتمرات اي- الي تتظمن فعاليات شبابية و ايضا ممكن نسويلنا جولة داخل البلد حتى نتعرف اي- سوا على ثقافا-ثقافة البلد من خلال زيارتنا للمتاحف و مكاتب البلد.